Epɛ dɛ enya ahoͻdzen na wo mpͻw mu yɛ dzen yie a, ͻno mobotu wo fo dɛ odur anapa a ebɛtsentsen w'apͻw mu. Ibotum ehuruw huruw kakra etutu mbirika anantsew nantsew mboba mu ma mboba no awowͻ wo nan ase ahwɛ dɛ ebɛtsentsen wo nsa mu. Eyɛ banyin yi so dze, ibotum amema ndzɛmba do kakra ma wo nsa etum abͻ dɛ mbrɛ ndɛ mbanyimfo wͻyɛ yi.